Engka seareq-areq anreya atepperi yappunnangngi agalakeng atau ilaleng pakkadereng iyanaritu otti bale telloq nennia nanre magalaq inasu baraq deqna masolang narekko yanre i.